<hesitation> Kara ta ny hoe katakata na i kida regny izy kôfa tiagna alagna ragno aminazy atapy fôgna, atapy amy tany azon'ny rivotro azon'ny haign'andro, magnanozagny fruit jiaby fa tsy voatery hoe katakata, fa aveke aminjay ohatra fruit fô tsy f- aveke koa misy karazagny regny legioma regny igny koa kara tany voavoandraha le legny regny igny atapy fôgna izy aveke tonga de lasa megny aveke tsy simba.